उन तह जु जानवर हौंना वे अपह जानवरो तेह बहुत प्यार कण पर जन हाथी छिन तह हाथी जब यूं पर क्वे मरी जन तह हाथी अपह मर्या वे थे चोरी न ची वे के चारो तरफ हाथी ऐ के खड़ा वे जान |